Njaxayo iin iin nuu kukuyo, kukayo xhita chí xhinanga naxaviyo tabla yó naxaviyo nda kuu kuu mesa yó ajan nachavio chuon tatoviku vajin iin nikuu kachi kuinjan kui cintia inuiá kachiko xionde nakendio naxa'a iho oxhinanga kuante ajan kaven navino kenuax nuu nuyua ajan nani kandeo kuu kuax ken inanga kuexhio iin nduyu ka'a yuantaniyo oha kuu taniyo xhuan nikuexhio niá sabana ni kuu tuchi nakunu tute va'a ninria makuu nungua ajan kuxhio nuyu ka'a akua yavi no kenaxkua yikuan xhion ndekunja xava xakutu xakutu yikuan chinuma xakutu yetu taya nime makuma kua niño yungua njan naxa'a iho tabla nuyeo noin kuu va'a kuxne xhuonatio xuu vée kuxhi nuyu ka'a kuexhi yo'o ndiyuan xa'a kutu tuyuan yekua xaketo kendo tuu.